Haiwan paling pande ge nyao kahia, ngom hoda toma felem felem ge mansia sujum ene laga ma sagu ge ena mote sujum ena gahi biso me ena mote sujum ena oyo me ena mote.